मुर्ग अपना गोहरना मानस्य काजे उड़किलेई तेरो चेहरो, तेरी आवाज ने तेरी <hesitation> उपस्तित्ति मुझुद्रवेती मालुम पड़जै। अपना मालिक काजे वारो उड़के, तेरो हातेन खानो वारो खाई, तेर ती विश्वास ने लगाव बनेन राखे। मालिक ना अस्पास, गोहरना मानस्य ना अस्पास भूमेते, तीनों सुरक्षाम <hesitation> तेरो वारो लागे मेसुस करें। कभी पहला हलकी आवाज निकालें, गुटर गुटर करें आईडे। मुर्गा अपना अपकाजे रक्षे कर लाई, ने अपना मालिक काजे प्यार, विवार वारोS लागे।